ദോല്ഫിന് ദോല്ഫിന് ഉന്ജി ജലഛര പ്രനി ദോല്ഫിന്। ന്ഗു മസ്തു ബുദ്ധി ഓന്ദോ ദോല്ഫിന് ന്ഗു മനിശ। ദോദ്ദു ഏദ്ദേ ഇസ്ദേ ഹോ ഓന്ദോ ദോല്ഫിന് ഐഥ ബരിത്। ദദ ഓന്ദല ശബ്ദ ഓന്ദ ഐശബ്ദദ പ്രഥിഫല। നുകേന്ദു അവോസ്തു ദ ഗഥ്ര അന്തര അകര അവേന്। പൂര തേരിമല്ത് ഓന്ദോ ഉന്ദു ഉന്ജി അസ്പ കിലോമേതേര്। പരവര് വേഗദു പൂപുന്ദു ഉന്ദേക്കു ഭവനേ। തോര്പുന ശക്തി ഓന്ദോ അവേനേ തിരി ഓന്ന ശക്തി। ഓന്ദോ പന്ദ സന്തോശ ഓന്ദോ ദുക്ക ഓന്ദോ ദദ <hesitation> ഭവനേ പൂര ഓന്ദോ അപുര തേരി। ഓന്ദോ ഉന്ദു ഐഥ വിശേശ।